E fomba fikarakaragny i zariday, da akoizao e fomba fanamboarany enazy ,hambolombolegny aloha gne karazan'e voninkazo ame sisisisin'e tokotany egny de rehefa avy eo isak'e marandray tondrahagny rano na koa hoe raha ohatra ka misy hazohazo maniry ma- <hesitation> misiry moa zany na hazo misirisiry ame sisisiny egny da tapagny zany voriagny da amizay managnendriky sara gne tokotany.